Aja añeapiyave jokuae <hesitation> oñapiretaa peyave jaetako supe <hesitation> kuimbaeyave jaeta supe, kuimbae, kuñayave jaetasupe, kuña eyapo ikavivae seve seapi kuae oñeapirami jaeta supe, aesaukata supe jokuae ia jaema jukurai aipota kua ñeapi reayapo seve jaeta supe